עכט איז נישט שיין זיך ארומצוקריגן מיט חברים און חבר'טעס. אבער לאמיר זאגן אזוי כ'האב געהאט א שטיקל סוכסוך מיט א חבר אדער א חבר'טע, און כ'האב חרטה געהאט. כ'בין אהיים געקומען. כ'האב עס דורך געטראכט. כ'האב חרטה געהאט פארן האבן די סוכסוך, און נישט זיין שיין איינע צום אנדערן. כ'וואלט איר אנגערופן, און כ'וואלט געזאגט אזוי: א גוטן, דא רעדט איך. און <hesitation> כ'ווייס אז ס'איז געווען זייער נישט שיין די סוכסוך וואס אונז האבן געהאט. און די שטיקל מיספארשטענדעניש. כ'וויל דיר איבערבעטן פון טיפן הארצן. כ'האב מיך נישט אויף געפירט שיין. אפילו לאמיר זאגן כ'האב מיך יא אויף געפירט שיין. וואלט איך גענומען די פאולט אויף זיך. אייביג זאל מען נעמען די פאולט אויף זיך. און נישט באשולדיגן יענעם. און כ'וואלט געזאגט כ'האב מיך נישט אויף געפירט שיין, כ'וויל דיר איבערבעטן. כ'האב נישט געמיינט, כ'האב נישט געטראכט, כ'בין נישט געווען ביי מיר, און טאקע דו ביזט גערעכט. און לאמיר צוריק ווערן חבר'טעס אינאיינעם, וויאזוי אונז האבן געווען. און פארגעסן וואס ס'האט געווען. און שוין. לאמיר ווייטער לעבן פרייליכערהייט, רואיגערהייט, און פארגעסן וואס איז געווען ביז יעצט.